Onday koye مثلا engir khartoush elon koffa fekani maniafekani koye log juka juka او جريد log, juka juka وساخة daffika nadifa nadif kes. Esaton engir ghase nan ne <hesitation> هواء هواء nan ne mani darika algi ayie dogo fa talog jukikani هواء anga joe هواء anga joe taue logo حاجة kofda filemi هواء anga joe kaleda falie man وساخة ka